Sinukuréén sanja sirégmé sipuré nufuk so soomé: fubegeer, fukuku, éfool, ésubuut, gajagal, gasobuul, ébook, émundoŋo, érigee, ébalaas, ékoling, énaab, éfaguur, gagaputung; sinukuréén saan injé imimé sa nak mé sipuur nufuk so sasémiin sipurémé éno, béjoow gaféén.